الغرض من المسطرة بنسطر بيها و <hesitation> بنحسب بيها برضو <hesitation> مثلا <hesitation> المساحات تاني شنو بنرسم بيها في <hesitation> الهندسة وفي <hesitation> حسابات الرياضيات- <hesitation> بنحسب بيها برضو